Ñeg he, ndu unlot ma, untita ma dasi giladí, ndu udas ma giladí, unan jiiŋi wédi uñuwe, ndu ujiiŋ wédi uñuw ma. Hani wi ñuw mo unan jédi ñeg ma, uman ntúm a wédi uñuw ma, ndu utúm ma a wédi uñuwi ma. Unan ma nyaanta haj, ungee ma yísi haji ma nan wúfle, unaman yaanti uman ɓurra andúbatu, hana añaan mo. Uman salab, ndu usalab ma mo uman wosa ndu uwosa ma mo usów. Umanan jéd umanan sibirsibir andúba. Bari golla gaaj húra hali ngee gwom a hí ma, ge ungi yaanti mo, unan gi ɓalag, gjooraŋ gwooye gwooye, unan jédi gfana gfana ma gína a unan gilot.